To, akak va̱ n ga̱ ko chit, te <hesitation> ka̱ mɓin <hesitation> nji yi ba ta̱ka̱t. Aɗin atak ta nti wor pa̱ <hesitation> ayangkari. Iya̱n va̱ ga ka̱ yi ka̱ ta te t ga nnan amakaranta, t wong ka̱tak amakaranta kangi ga, ka̱kul. Pa̱ na oza̱ a’ ga a’ ya iga izhe’ iga anyin ka̱tak va̱ ozi itəm ko, ba pa̱ unəm ro i dak oza̱ ka̱t. Ozi nəm ntəm oza̱ wa nva onəm a’ɗom i nəm a’. Mma kul oza̱ ka̱tak ro ka̱t mma gong oza̱ ki iya̱n ro ka̱t. Te iya̱n vata na’ a’ ga ka̱’ yi ka yangkari. Achen va̱ta i ga te achen agb’anggb’ang pa̱ ganggang kakul pa̱ i fa ki ipinte i wong pa̱ i ga i chu te alum ter chit. Ashe nzam pa̱ ganggang. Awalang i wong pa̱ kang t ga t chu, tet ga t dat ka̱ atak ta te mma ɓam nnyam aga iya̱n- nkang iga anyin, izhe ga nyin ke nang. Iya̱n wa nla’lap, iya̱n wa ika. Awalang aro te iyan wa ilir, oma ya ka̱ ta. Isa̱m ova ya ka̱ ta. Ɪ ga i chu t uahum tar chit. Nvangva̱ i chu te mma nya̱n atak nra ayi i nang akaya, oga iya̱n va̱ t kpan ki i ga ko te i nang ka̱ ta. Ndəng na ya ka̱ ta va̱ na mi kwak. Ndəng va̱ ta a’ ɓyen, ndəng ta ɓyen pa̱ ɗaiɗai n n’a n taba chit n ya ndəng wa ta ka̱she iriri mi ka̱t. Ndang ta a ya’ oa̱ iya̱n ru ka̱shishe te ɓu yiya ka̱ kum. Nda̱ng kuma ifa ka̱she mbin. Ka̱ aruuwang ta te t iya i kwak ndəng ta, t ta’n ka̱shishe. Udanggo i kwak na ka̱tak nkəkam, ka̱tak nnyi ndəng ɓu, ka̱kul pa̱ ngbgb’ang pa̱ ɗongɗong. Nva̱ngva̱ t lye i ɓa i̱a ki izwam, atak ta’n te mma ta ka̱ yi, mma yar yi ka̱she iya̱n ikwakkwak anasəra ma ga ko kashe nzam. Asa̱t na ya’ bi ka̱she nzam, va̱ngva̱ mi ya ka̱’ nggate mi nyan izhe ga nyin ayi. T ya oza̱ ozi ranggang ayada va̱ oza̱ ɗon. Ka̱kul pa̱ ka̱ ta te iya̱n ya t. Ɪ yiya, ka̱ tak a ta te iga iya̱n ga nyin pa̱ ɗongɗong. Iro i ya yi te i chəng, iro ya te i ga te i ga i sat. Amma iya̱n wa ilir te i ya na ki iwal ka̱ awalang ata jo ka̱t. Amma sai dai i n’ap. Iga ro te m nyan oga amung oza̱ ayi, iga ro te mi nyan nva̱ng oza̱ ayi, iga ro te atak va̱ oza̱ ɓa ra ko chit ka̱ oza̱ wong ɗom te oma ga nri te mi nyan oza̱ ayi kpa’. Alakata i ga te t nəm nɗa ka̱ ta achu nshaɗəng chu. Nva̱ngva̱ t lye ka̱tak ndir iga zhe ga nyin ka̱she nzamte t lye t ɓa te, nzhi. Ɪga ro te mi nyan achi oza̱ ayi, iga ro te mi nyan akup oza̱ iga wom, oku chit wom ka̱ ma nak ka̱ ta ka̱kul mma nyan onəm, ovəngva̱ i ɓa. Wa nyi yi ta a. Mma ranggang ka̱ yi ka̱she nga nzhi ta utu pa̱ ɗongɗong. Ko nna ki̱ nggo ka̱ pir izhe ga nyin ivəngva̱ nggbak izər oza̱ ro, ma nang ka̱ ta ka̱kul pa̱ r’a ma nyan onəm i̱vəngva̱ t iya t ga kang t ya oza̱ iwu ka̱ iwu ka̱t a. Ka̱ ta te iya̱n wa isa̱m ta̱, iya̱n wa alede aga anyin te ozi datkulung ka̱ onəm. Ima isa̱m ma a ya’ pa̱ u kpan iyam ka̱ awo, u nangshi ka̱ na ka̱t u ya’ ka̱’ ngate i vyat ka̱ ɓun ɪya̱n va̱ t ya ka̱tak wa’avəng a’ ta a’. Nva̱ngva̱ t gba̱l ka̱ nya iga ya̱n a ta, ipir ngga yi ka̱ na ta̱ ɗak pa̱ t ga t ya izhe’ ga nyin ka̱ nzhi oza̱ wa nva̱ onəm i təm ka̱nzhi oza̱, unəm ro i ɗak oza̱ ka̱t. Ba pa̱ mma gang atak ka̱ ta ka̱ akam ka̱t mare oza̱ ki nggo i ranggang iya̱nwo ayada va̱ oza̱ ɗom. Te apir atak va ta n taba chit n ga. Ayankari pa̱ te ka̱ mbin abauchi. Ngga maparam, atak va̱ n ga ko chit ka̱’ ɗi lam te, a’ n ga chit ka̱’ mbin nwase Atak ro ka̱ta mi wor pa̱ nlyanggələng. Atak a ta te iya̱n va ga ka̱ mi ka̱ ta te nwap ira, awalang va̱n n ga ka̱ ta te, mma mak onəm va̱ ka̱ ta te, obororo onəm ga nkpak iya̱n- nkang ubaba mi i wap iran ka̱ ta. N ga ka̱ ta te atak a’ ta ɓyen pa̱ ganggang. Mi wap iya̱n ikwandong, ma sh’ang ivang sh’ang ka̱ ta mi wap iku’r, mi wap ikaba, mi sh’ang arogo sha’ng kpa’ izhin ma mi wueap ka̱ ta, kuma iya̱n i nəm ka̱ ta pa̱ ganggang ka̱’ɗi te apili na tak na ya’ avəngva̱ mi kang iyan nkang ko ka̱kul nzam na, ipapa kuma iya ya’ kpa’. Nn’a nak te onəm ga nkpak iya̱n- nkang mi wor oza̱ pa̱ obororo te oma til ka̱ ta pa̱ ganggəng. Amanufa ngga mi ka̱ ta te, ka̱kul nnap iram. Ɪrain i nəm ka̱ta pa̱ gangəng. Te n fye nchang atak a’ ta byet. Ghar nda tpin te n nan ya ka̱ nɗom ka̱kul pa̱ na n ga atak wa ava̱ngva̱ ta a. Kakul ndap na ya ka̱ ta ka̱kul onən ga nkpak iya̱n- nkang va̱ ta te ozi, iya̱n- nkang oza yiyil, anak te aga tak va̱ ozi ra ko ka̱ ozi wong. Te mi bi mi ga mi wap iram ko, nna nak te mi ya iya̱n pa̱ ganggan. Ka̱kul nva ta te tak ta na ya azəngtəng ka̱she atak va̱ n ga chit va̱ dathulung ka̱ mbin ka̱ ta̱ a’. Atak oga ashaɗang ovəngva nga chit kpa̱, avəngva na’ a gbang ka̱t, ka̱ mbin ka̱ ndatkulung te, nna atak awəngva̱nna mi nəm nsal ko. Ɪya̱n va̱ a ga ka̱ mi ka̱tak a’ ta te, atak a’ ta astadium, afili ga nəm nsal ka̱ mbin ilangtang iga mpal, n go ka̱ ta ki lum otrok ɪlum va̱ ta pa̱ te mi ga te ɓu ya mi ɗya’ng iga ya̱n ka̱ tp pa̱ ɗongɗong. Onəm i ta ka̱tak pa̱ ɗongɗon i ɓa, ro i ɓa ko orim oga ngbap nza̱m, oro i ɓa ka̱ onəm oga atak oza̱ ovəngva̱ i gba̱p- nza̱m igangg’ang ka̱’ ngga nap nshi pa̱ ɗongɗong nvəngva̱ mishi ki lum va̱ ta. Nna ya’ kpa’ ngga nzhi nna ya nva̱ mi nyan iga iya̱n ko. Ɪyan imye’mye, iya̱n ivəngva̱. Inyam ntəm otarok ki iya̱m va̱ ozi nəm inok ko aga adir pa ɗongɗong adir abwa aga apir adir avəng va̱ na ma nyi ka̱t kpa a i ɓa ki aga iya̱m ka̱ ta nyam pa̱ ɗongɗong ka̱she nzhi ro nre va na ma ga ka̱ ta ɓu ɗom te ɓu tar ɓu ga ɓu dər. Atak a ta ngga chit nzhi va̱ ta te ma nəm pa̱ nzəng ka̱t ma nəm ka aga fu pa ɗongɗong ɗonɗong mi chong iga iya̱m ko pa̱ ɗongɗong na kpa iga iya̱m a ta te ka̱kul pa̱ na a nyam iya̱m va̱ unəm tarok i nəm inok ka̱ iga iya̱m va̱ unəm tarok i nəm ntəm wo ko ka̱she apambin va̱ ta̱ á. Te oga iya̱m na ya ka̱ ta pa gənggəng bam ka̱ nvəng va̱ mi nəm ka̱ fili onəm ɓi nəm ka̱kul pa̱ na nyam iga iya̱m va̱ utarok i nəm ka̱she ntəm wo te ilum va̱ ta, ilum i nənna̱n. Ilum i byenbyen pa̱ gənggəng ka̱kul iga iya̱m na unəm iga ka̱ ta ki ya iɗyang i dər kpa ki iwuwo te atak aga shatding va̱ na ngga ko chit a va̱ datkulung datkulung te nna ta. Ilum a ta pa te onəm i wong ka ga atak pa Gbangbang ka datkulung datkulung onəm ga ntəmm ka̱she mpal i vang kpa ki i ilum a ta te ovanzəm ko ovanbyen onəm dungdung onəm ovəng va̱ onəm oga mpyal ka̱ ntəm mbin ozi iga mpyal ka̱ təm <hesitation> gomnati ka ɓo onəm okpa ntəm vəng va̱ mí chal oze oro ta otarok ka̱t kakul pa̱ na ozo a ɓa dər nchang igwak nzəng ku unəm tarok ki ilum va̱ ta. Inak te ovan va̱ ovan ga mbin kang oma ya ka tak nsat katak pa̱ ɗongɗong ka̱ mbin ta̱ har ma ka̱ mbin ngga gbai te ozi ɓa ki ilum ata iyam ngwang ko oza̱ kpa i nyi ozo kpa ozi ya iga iya̱m va̱ mi nəm udanggo i ɗak ki ilum ata pa̱ na onyam iya̱m va̱ o nyi nnənəm ka̱ ntəm anəm tarok á ki ilum ata mi mang iji kpa va na onəm i ɓa ki war te mi ga mi yal a kun ro pa gbangbang te mi dərken a tak ro vəng va̱ i nyam iwu te mi dər unəm va̱ i iya i tat iwu iya̱m ata i nyam a far Ka̱ mang iji va̱ ta a nnap ta pa kpata̱kat te ma ka̱ nnəm ki ilum <noise> otarok va ta na kpa ki ilum ata <noise> te ɓu ya onəm i pa iya̱m i vəng va̱ i nyam nnap <hesitation> iya̱m mpa anəm tarok na nrep idamong á. Ka̱kul i va ta na i nyam pa unəm ata̱ te unəm tarok oro te isar ki ishi oro te isar ka ɗək oro te i dan ilukwan ko ka̱ nwando ocha nggo te i dan ilukwan i wangwnag ko ova̱ te i sar wa nzəni ɓu ya oro ire izər pa te isar ka̱ ɗək kang i zum ishiwa ki izər mkpaktak iya̱m va̱ ta. Ka̱kul pa̱ na a gro na a nak ilum va̱ ta a ya ka̱ mbyen pa̱ gəngəng a iya̱m ta pa kpakta̱kat te ma nəm ki ilum va ta na. Te iya̱m va ta̱ na ma. A ki ilum ta kpa ka̱ɗi atak va̱ ngga chit. Nna ka̱she ntəm tun ga ivang ka̱’ mbin va̱ na’ mi wor pa̱ akeffi. Atak va na taba chit nga kat. N ga mika̱ ta te ka̱kul pa̱ uwan yi uro ka̱ təm ka̱ ta te n ga n ka̱m ucha. Anak te n ga ka̱ ta. Na n taba chit n ga ka̱t iya̱n va̱ n ya ka̱ ta ivəngva̱ alye pa̱ɗi ka̱tak va̱ mami ko te nna pa̱ nnap nnəm onəm ga tak va̱ ta, anakte iya̱n va̱ n ya ka̱ ta ma’ aka̱mshi mi ka̱mshi, abol iwu bol ami kpa’. N ɗingchi chit ka̱she ntəm.